Rehefa mieritreritra ny loko volomboasary aho dia zavatra roa no tonga ao an-tsaiko voalohany an: ny filoham-pirenena eto Madagasikara satria io no loko tena tiany, io no loko arantirantiny n’aiza n’aiza. Dia ny zavatra faharoa eritreretiko dia ny voasary tsotra izao, satria iny moa izany miloko volomboasary.